Han vantuzira bɛrɛ cunu mi vantuzi yan zan oro aspiratɛr mu we ho pipian nɛ ni we pipian nɛ mini yi a we vɛmu be ho pipian so ho pa'a mi ma tete ho pa'a mi hɛ puna o bwa yi zo buwe to o lenu bɛ'a nana o muna ba twa we itilize ho <hesitation> mi sura wa a lera a bwarira mi yi'ora ba hanan cruru we webun a bwarira mi fitara abe ho pipian nɛ mini yi a we vɛ mube a mana ho pipian so pa'a mi ma tete